Mchinyama chwooosi nayaanza imbusi. Imbusi ino ni isaaafi isafi sana. Sheli ulotona unyole imbusi ne chafu che ne chafuche taa. Imbusiii bulai bwa imbusi, imbusi mukhuruka, ifauda iyo icha bwangu iphulala timbiro. Sikila niyaanza imbusi mbusi ibulana timbiro, imbusi ilakhonye khonya kaise mwene bwangu ikhonya na mabhele. Khu mabhele kaa imbusi no musala. imbusi ino, <hesitation> inyama ya imbusi nayachianza sana sana sana mchinyama choswi. Nyiri nyama indayaanza ne nyama i mbusi, sishelo shya mbusi ni sishelo shilayi, kata nesinjile imbusi mlitala iwanje. Nyala kubukula sishelo iswo nangusilua, nangusilia bandu ba kukasia ingoma, tsi ngoma tsio mkanisa, mulayi bwa imbusi, imbusi khandi, mu kuibulana, bhullala tsimbero. Khandi ibei ya imbusi ibei imbusi ili ikulu sana. No ili ne imbusi ma imbusi so nyola yakhaeibula, yakhaeibula kata bana bav-bavili. Imbusi ibhula bhana, ne ibhula bhana neikhala miezi khat miezi mititi khandi ni ibula. Imbusi kukinga inda. Ikinganga, khumuda mtiti sana. Ne miezi tsa sita imbusi nyirnyinda, no nyola kha yakhaebula. Burusi bwa imbusi no burusi khandi bunyula kukhuingula, muchure alwango sana, yaekhebula kuchingukha bwangu kubirira khu imbusi, sichila imbusi shi shikhuranga imbusi shekha ilinda khule miezi mingi tawe. Imbusi kumwaka inyala kuibula kata kabili. Imbusi miezi sita ibue, ne khandi imbusi ni rahisi sana khuibula makwana. Ni rahisi kuibula makhwana kumwaka neibula kabili, inda ya imbusi ni miezi sita, bulayi bwa imbusi mabele ka imbusi no omusala. Bulayi bwa imbusi shitselo shishwo no okusia ne shitselo sho okusia ingoma. Bhulayi bwa imbusi. sikila niyaanza imbusi, inyama ya imbusi ni indayi sana. Bhulayi bwa imbusi kha imbusi, inyama ya imbusii yicha bwangu, inyama imbusi yicha bwangu sana. Khandi ni ni indayi kuyomba chinyama chindi chwosi. Nekachila niyaanza imbusi. Inyama ya imbusi kata ni nachwo muitula kumwaka onyola kunyola chimbusi chinne. Ibhule makwana. Khabili khandi ikhale miezi sita khumwaka kwani mulala khulia, khandi ibulane makwana. Kho khumwaka khuli nende chimbuzi chirano. Nyina mwana bhana tsiine plus nyina. bhana banne. Kuchinjika kubira khu mbusi ni bwangu sana si chila niyaanza imbusi.